أول إشي بكون متحمسة جدًا أكتشف كيف كانت الحياة في هذا الزمن، أبدأ أستكشف المدن والأسواق وأتعرف على عادات الناس وثقافاتهم، ممكن <hesitation> أزور القرى وأشوف كيف كانوا يعيشون و <hesitation> وأتعلم منهم عن زراعاتهم وصناعاتهم وأ- وأشاركهم بعض الأفكارعن التكنولوجيا أو العلوم اللي أعرفها.